Bané, filo, siko, nakhto; kargo. toumou. gnérou. ségou. kobou. tamou. Tamou do bané, tamou do filo tamou, do siko, tamou do nakhto, tamou do kargo, tamou do toumou, tamou do gnérou, tamou do ségou, tamou do kobou, tampilé. Tampilé tampilé do bané. tampilé do filo, tampilé do siko, tampilé do nakhto, tampilé do kargo, tampilé do toumou, tampilé do gnérou, tampilé do ségou, tampilé do kobou, tandjiké. Tandjiké do bané, tandjiké do filo, tandjiké do siko, tandjiké do nakhto, tandjiké do kargo, tandjiké do toumou. tandjiké do gnérou, tandjiké do ségou. tandjiké do kobou, tanakhté. Tanakhté do bané, tanakhté do filo, tanakhté do siko, tanakhté do nakht. o tanakhté do kargo, tanakhté do toumou, tanakhté do gnérou, tanankhté ségou, tanakhté do kobou, tankérgué.